Ny ilà ny colgate zany, iny zany karazany savony ampiaraha am'borosy igny, mamono bibibiby kelyy somary ta hanimba nify zany igny e sady igny koa <hesitation> misy hery igny mampatanjaky nify.